Урамым щыпсэу псэушъхьэхэм сыгу якӏэгъу, шхын тӏэкӏуи псы тӏэкӏуи ясэто сафэплъыры.

Мыфабэу-мычъыӏэу бжыхьэ къихьэгъум хы lушъом зыщызгъэпсэфыныр сыгу рехьы.

Дунае къэкӏорэ илъэсхэм зытетыщтыр, технолоджием къихьыщтхэр къэзэлъагъорэ фильмхэм сеплъыныр сикӏас.

Тэ тицӏыкӏугъэм мультимедие бэхэр щыӏагъэхэп, радиорэ телевизионрэ щыӏагъэр, шъхьай радио едэӏуныр нахь сикӏэсагъ, джыри ары.

Мары блэкӏыгъэ гъэмафэм икъукӏэ зызгъэпсэфыгъ. Псым сыщесынэу сикӏэсэдэд сэ, сесыгорэ сипкъ зезгъэпсэфыгъ.

ӏакӏыб къэралыгъохэм сыкӏоныр сикӏас, цӏыфхэр зэрэпсэухэрэри, якультурэ зытетыр зэзгъэшӏэнэу сшӏогъэшӏэгъон сыдыгъоми.